komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld segjum við frá miklum

á Bíldudal heyrum af verkefni sem brúar bil milli menningarheima með tómstundum og fræðumst um slysavarnir ungbarna ég heiti Sævar og nú verða sagðar

bækur eru orðnar aðalatriðið í unglingadeildinni í Bíldudalsskóla með því að nota

hafa nemendur kennarar og foreldrar sett sér markmið um árangur í lestri og árangurinn leynir sér ekki það var mikil umræða um þetta í þjóðfélaginu og saman það var ekki bara skólastjórinn

í Bíldudalsskóla eru þrjátíu og fimm nemendur lestur var settur á oddinn með fjölbreyttum verkefnum tengdum lestri umræðum um bækur og með því að gera þær sýnilegri og aðgengilegri

einhvern veginn menningin

þau voru að tala um bíómyndir en allt í einu voru

hina bókina allt í einu voru bækur orðnar aðalatriðið í unglingadeildinni okkur fannst það mjög jákvætt að sjá það

sé mikilvægt að við lesum

greina árangurinn við innvinklum krakkana í þetta og foreldrar og við

og það eru allir með í

í keppninni hvernig fáum við fólk til að lesa

gefa þeim valmöguleika lesa það sem þau vilja lesa alþjóðlegt verkefni sem miðar að því að tengja saman börn af ólíkum uppruna er nú komið af stað víða hér á landi verkefnið felst í því að nota tómstundir og íþróttir til þess að brúa bilið milli menningarheima og markmiðið er að öllum börnum finnist þau hluti af samfélaginu verkefnið hefur líka verið í gangi í Bretlandi Ástralíu Indlandi og víðar á Íslandi kallast verkefnið

og er nú byrjað í Breiðholti og á öðrum

stöðum í Reykjavík það er líka á dagskrá á Akureyri og Ísafirði Kópavogur hefur tekið það upp og þar stendur nýjum iðkendum til boða að æfa ókeypis í þrjá mánuði hjá nokkrum íþróttafélögum gengur út á það að við erum að reyna að ná til þeirra barna og unglinga sem eru ekki að stunda neinar íþróttir eða tómstundir og hvetja þau til þátttöku sem vinna með börnum eru hvattir til að kynna tómstundir fyrir börnum sum þeirra hafa ekki haft tækifæri til þess að taka þátt af ýmsum ástæðum verkefnið byggist á mörgum góðum gildum sem hafa verið kynnt í Kópavogi að undanförnu en hver eru gildin að og tapar miðstöð slysavarna barna heldur úti námskeiði þar sem foreldrar læra ýmislegt um slysavarnir ungbarna samkvæmt upplýsingum frá landlækni voru skráð slys á börnum fjórtán ára og yngri sjö þúsund eitt hundrað þrjátíu og eitt árið tvö þúsund og fimm árið tvö þúsund og sextán voru slys á börnum á sama aldri níu þúsund tvö hundruð fjörutíu og níu misalvarleg auðvitað gjarnan höfuðhögg sem þau eru að verða fyrir og síðan eru það þessir klemmu áverkar og

ný tæki og leikföng skapa oft nýjar tegundir slysa

fram í september en núna er þetta orðið meira allt árið opnaðir

já þau eru mörg hver mjög alvarleg og sérstaklega ef það eru fleiri en einn á þá er mikil aukin hætta á slysum að meðaltali slasast um tvö þúsund og fimm hundruð börn fjögurra ára og yngri

slysavarna er einmitt hugað sérstaklega að þeim aldri besta leiðin til þess að koma í veg fyrir slys eru góðar forvarnir það er að upplýsingar um slysahættu áður en slysin gerast en líka öryggisbúnaður eins og til dæmis

áhöfnin um borð í Alþjóðlegu geimstöðinni hélt nú á dögunum upp á tuttugu ára afmæli stöðvarinnar geimfararnir fögnuðu afmælinu með ferskum ávöxtum og gjöfum